أنا بسمع كل أنواع الأغاني بس أنا بحب أسمع لشيرين لأن شيرين أنا بحس إن هي فنانة موهوبة جدا والأغاني بتاعتها إذا كانت حزينة أو فيها فرح أنا بحب أسمعهم فاـ في كل أوقات الفراغ وأوقات السفر فا بالنسبالي هي المغنية الأولى يعني.